Lu cuncettu di guardarobbi minimalista è semplici: menu è megghiu. Praticamenti, s’avi a simplificari lu propriu armuarru, cu ‘n nummiru limitatu di robbi appattati boni ntra di iddi, pi criari ‘n nummiru nfinitu di cumminazioni. N’avemu a libirari di tuttu chiddu ca nun ni mittemu.